<hesitation> Enyamiishwa eyindakunda nyowe ndakunda ente kandi ekiratuma nagikunda eyine embeera eyaayo, waaba oyine ente yaawe oragiriisa ekiwanyenda, wayenda oragiriisa ekitumba, wayenda oragiriisa ebinyansi, na waaba oyinemu nkebishushu byebitookye nebyemondi nabyo erabirya <hesitation> terakuteganisa mbwenu, egyo neshonga emwe yamazima eratuma ndakunda ente, then ekindi waaba oyine ente yaawe, oragiihamu amate, amate garatuyamba mubintu bingi, waaba oyine akaana kaawe, orakaheereza amate <hesitation> kataine ekirakateganiisa, ekindi, ente turagiihamu enyama, waaba oyine ente yaawe oragiiyaho enyama, oriise family yaawe hamwe naba nabanyabuzaare, kandi ekindi ekindakundira ente, waaba oyine ente yaawe, oragibonamu akasente, million emwe, million ibiri, million ishatu kurugiirira ha size yaaki, yente eyi oyine muuka.